Iyoo, niŋ nko. bankoo, kodi buŋo, i ka kodoo maaboo daamiŋ. kantuŋ niŋ too be bankoo la wo lemu kodi buŋo ti, niŋ i be a fo la mandinka kaŋo la i se a fo noo le kodi buŋo. Niŋ i la miiroo janfa jee doroŋ. i se a tara a ye i nafaa baake. bankoo nafaa ňiŋ jamaaniŋ nkaŋ, wo to baŋ noo la. Nuŋ to i ka a moyi le i ko bayinkaŋ naalu taata boyi, i ye a la naafuloo bee koo i ye a sanba. Bari bii, wo buka soto. Niŋ a ye a tara kabiriŋ ňiŋ bankoolu naata. kaatu i si i la maabooroo ke noo jee. Kodoo siiyaata i bulu ňaa woo ňaa. niŋ i ye a sanba banki, i be a muta la i ye le a niŋ i la kontoo la. I la kontoo ye tara i bulu. I fenntanyaata ňaa woo ňaandiŋ ňaa fanaŋ ma, niŋ i ye kontoo soto bankoo to. niŋ i mu senelaale ti. i ka i maakoyi le, kaatu i ka dontoroo sotonoo bankoo to le i ye taa, i ye i la senoo ke noo a ňaama. i ye naa, i niŋ i yetara ňoo bulu. Woto bankoo mu nňe feŋ ne ti ňiŋ bankoo kaŋ jaŋ muŋ ye a loŋ. a ye nna sotoo, ka a sabatindi nňe, bankoo be wo kuolu kono le mulu keta nna sotoo sabatindoo sababoo ti. A ye suuňaaroolu talaa. diini paari; parisiko i ka a je le bii. moo si taa noo moo la butikoo to le, a ye jee tee. Ate ye kodoo muŋ muta ko ka a fo ko wo le bi jee. a buka feŋ tara jee. nka i moyi le rajoolu to waati woo waati i ka i fo. haa, i ye dulaa kaarii tee le. bari i maŋ kodi tara jee. boŋ teŋ niŋ teŋ niŋ teŋ. teŋ niŋ teŋ. muŋ ne ye nkanandi wolu bee ma. bankoo loŋ. Bii niŋ kodoo be i bulu. i ye i la kodoo ke bankoo to. ite faŋo, i ka i nio le kanandi jee. parisko muŋ noŋ, bii, doolu niŋ i ye feŋo tara i bulu. niŋ i ye feŋo tara i buloo kono. i jarita i ye le i ye i nio kalee. i ye a je le. bari i naata puru ka moo la feŋ taa. i maŋ feŋ tara a bulu. nŋa a miira i balafaa dooyaata ňaa woo ňaa, i be wo bula noo la le, a ye taa. woto bankoo mu nxe ňiniŋ feŋ ne ti. Feŋ woo feŋ ne ye sotoo ke, fo i la sotoo a tanbita i la domoo la domondiŋ. muŋ tuta, taa maaboo banki, bankoo to. bankoo mu ňiŋ wo nafaa le ti ňiŋ bankuu nkaŋ jaŋ. dinbaa si boo noo i la buŋo to le, ite la kodoo be i bulu i la buŋo to. niŋ i la buŋo janita. i foota i la kodoo la le. Bankoo le ye ntankandi wolu bee ma le, ňiŋ bankoolu. Woto bankoo, a mu nňe feŋ ne ti, a ka nna sootoo garidee nňe fo waati jaŋ. A si sotoo garidee ee diŋo ye muŋ maŋ wuluu foloo sahi, haa parisiko tubaaboolu ka a bee perewuwaari le. Bayiri i si kontoo yele noo i diŋo ye le kabiriŋ a be dooyaariŋ, walla kabiriŋ a maŋ soto foloo faŋ i se a je i ye a perewuwaari. Woto bankoo lelu ye moolu maakoyi wolu bee la puru wo ye soto noo, ka i diŋo la saamoo garidee noo a ye bankoo to de. bari laandi kodoo. a buka kunmaayaa komi, banki kodoo. Nŋa wo le loŋ bankoolu la nafaa to nna ňiŋ bankoo kaŋ.